أحب يعني تكون عندي القدرة على الطيران ،لإنه بيكون شعور مره حلو يعني، بقدر إني شوف السما يعني من فوق لتحت، شعور مرة جديد ومختلف وبقدر وقته بعد أستكشف أماكن جديده من فوق ،وأجدر أهرب بعد من الزحام اللي تحت بالأرض وأستمتع بالمناظر الطبيعية ،الطيران يعني بحد ذاته بيفتحلي يعني آفاق جديدة للحياة.